EHhh yafana ueeh !mɛ cansan, n'ya cansan ta zɛrɛ a o zeremi yirɛma, zeremifinu be. N'ya cansan, yafana. N'gue wuwɛri'ɛɛ ,heni, n'gue wuwɛri'ɛ.